الكميرا الرقميه تشغيلا ساهل شديد فيها زر تشغيل فوق بدوسو بتفتح الكميرا بي الجمبه فيها شاشه صغيره بتعاين فيها للصورة قبل تلقطا برضو فوق في دائره كده فيها رسومات بتلفها عشان تظبط وضع الكمير في وضع الاتومتك ده لمن تظبتو عليهو الكميرا بتشتغل براها تاني يلا بعده بس تعاين لي الصوره في الشاشه وتختارالصوره الدايره وتدوس زر الالتقاط وكده تكون صورتا والصوره طوالي بتتحفظ في ذاكره الكميرا